. ḱpew̱o̱ ńkpo̱n ílung àmi̱ ńtefeṉ ńkèba̱ n̄kpèma iḱa <hesitation> ùyo̱ śa àde̱ ùde̱ ùde̱ ùto̱m àbu s̱e àyam̱ àkamá aḱuk ńtele̱ ákedèp̱ ńkpo̱ àlakàla̱ àyan n̄choṉ ùrua ànun àyie údo̱k ké èchit ãla àyie úfo̱f ḱe m̄mem ùrua, ànun àkud àgwo̱ ewak ḱe ùyo̱ àde èkan ńah éwak ke ètim èkpo̱ínun ńko̱p ínem ìdem nlung ùfak àsanàkè nnè ufúo̱p n̄e ifud, nn̄an, n̄ko̱bo̱ abọng n̄kpo̱ ìtah íno yien̄ uto̱yin, ḿmema ikpeka uyo̱ àde nkelùng ñyenè èmem kè ugwem ídem ànuh àkpuho̱ àba kè àmi ikpo̱n ilung kpekpo̱n llùng n̄ka uyo̱ <noise> n̄kèlio̱no̱ ke n̄kpo̱ nnamà kè ùjo̱ kè an̄na àyid uduk nkpo̱nkpo̱n akan ànye nkpenema ke etim ekpo̱.